Ay anan jellig jelle nane waktie, aro dije. Anane ijazak duemi kaigoni, aro weake, aro weak senal duemir, aro weak gemil doemir.